Si laulau i kuli rina, asukang ta pini, sa ka ke pini an kio pini imem tatana pini voiang ko roron luai na mas togon ani to ro na kag to mas roron na ago ta togon an ani lau rikek na na mas akalit ta to ang voiang ko roron ani ri vap si kari arai ta kag lau ko roron. Na lenginang kana no wuak ia ta na ago ta togon lau voiang ri vap kia arai nia na ki mengen abis anig ta no kain aina asangkena asangke na mas togon ani lau roron.